اكتر حاجه رومانسية شوفتها اا هي جارتنا وجاري لسا بيحبوا بعض لحد دلوقتي اا ولسا بيخافو علي بعض ما شاء الله وحتي لسا بيعبوا لبعض علي حبهم لحد دلوقتي مع أن سنهم كبير جدا سنهم فوق الستين اكتر حاجه شوفتها رومانسيه اا كانت انهارده وهو كان جايبلها ورد عشان عيد ميلادها